जुष मोर भी हो तो जो तिनके रंग बिरंगे जो पंख भी हो। और जो मोरो के पंखु का रंग भी हो सेजा सूरज कर सेख हो ली रो बदलूड़ा लागे। और मोरू के पंख जादा सजावटो दे कम।